<hesitation> Dizu a la gent dë giüteme che la strega malvagia al a catürame ën la tur e pöi se no veiu, s'a ie d'corde për li prövu a caleme giü, ma al e pa facil perché pöi chila a t'vei e a t'manda turna sü e cuindi sai pa, m'sa che stun li e spetu